E ben, a no l'é unna cösa façile da dî, a l'é unna cösa façile da descrive, però mi dieiva che rispetto o l'é quande se tratta unna persoña comme s'o fïse, <hesitation> ò s'a fïse do teu mæximo graddo, anche ben che magara a no ô l'é.